Se, ome, yeyi, nawi, makuili, chikuasen, chikueyi, chikome, mahtlantli, matlantli wan se, mahtlaktli wan ome, mahtlaktli wan yeyi, mahtlaktli wan nawi, kaxtoli, kaxtoli wan se, kaxtoli wan ome, kaxtoli wan yeyi, kaxtoli wan nawi, iwam sempoalli, hasta ahí.